A jujur mane lo sangat penting karna jujur mane menjaminkan bahwa nako wo jujur nyawa dapat wo kia jo percaya de kianaga ngodumu lo kajo ike de wo mau kia naga ngodumu akan wo make karna kejujuran mane sangat penting karna de kejujuran mane dodiawo lo ingoe nyawa jo nako wo kesusahan nyawa jo bantu lo joma pikir uwa ka langsung jo bantu karna manege jo nakoka bahwa ngomi mane wo jujur de depasti wo manyasal uwa nako nako kianaga wo akana manege de kejujuran karna apa yang wo akana manege pasti wo make.